هاااءء اربع نوافز زائد كل نافز فيها خمسه الي اربعه ههء جزء ازاز فا النافزة مش مسمطه فهي نافزة زجاجيه